Nangu kuai nikinjunaxu kuenta iho ñajan che'e kuenta cha cha yaia iho, ndo kuan nataya yingujan ngua yebaye ke'e kuñon ndú, kuja ke koño cuchi ke joño chun taka nanina nan chichion ndani'i, iin taka dejun ndekun ñojan taka ñandakendon, ndonon tuu yeva'a kendon ko'o kueti inidojan kua na kee ko'o kanuu ko'o ñujan, ke pedazo koño chun koño ndukujan koño cuchi ndon iho ke yiyiva ke'e, keron yendon iho icheña yuñundua yakuu kuenta enka comida huajua nacheni, taka comida iin ñunrua ño iho kueti xuu kexu taka hi iho ján.